Any fisavako gny email-ko aloha zany isanandro de matetitetiky eo amy ataotsika hoe indimy isanandro eo satria zaho raha maraindray avao zao indroa misava, ah folakandro koa indroa misava. Hariva aza alohan'ny matory koa sy ny tariny tegna na defa antrano aza fa tsy miasa mbo misava email avao ka izay mahatonga anazy hoe indimy isanandro aho gny mijery gn'email-ko.